वैक्यूम क्लीनरु एक तरेके की बिजली बरी मशीन होतेये। जाको काम हमरे घर की साफ सफाई करवो होतेयो। जे हमरे घर में ते जो है धूल धक्कड़ सब्बे अपने अंदर सोक्क लेतेये, जब जम बिजली जातेये तो जाके अंदर एक मोटर होतेये बु मोटर चालू है जानतेये। और बु मोटर आपै और धूल मट्टी और इनसब चीज ने अपनी और खिचतेये, तो जा तरीके ते वैक्क्यूम क्लीनर काम करतेये।